o yiro o ma dɛm a lobenu sirtu babauwa babauwa yi ɛ beo'be nɛ'a ɛ wopɛ muɛin muɛin hozin o hɛnɛ ma debu dia han dio dɔ o yi so muɛin hozin to beo'be nɛ sere ɓwɛ ma sere ɓwɛ hozin ɓwɛ hotin to mu ɛnɛ ju bun o sian o pian puni o pian sian o be lobenu nɛ o lobenu